إذا أنا كنت رائد فضاء وعندي مايكفي من الاكل والشراب وعالق مثلاً في محطة فضائية ف اول شي بحاول انو أنا اتصل بي القيادة بتاعتي عشان يوفرو لي سبيل للعوده إذا ده متوفر وأنا بس منتظر انو يوفرو لي سبيل العوده ده بحاول استكشف الكوكب الانا قاعد فيهو أشوف قدر شنو يعني الناس تستفيد منو او عشان ان لو رجعتا ممكن اجي راجع رحعتا الكوكب بتاعي احي راجع الكوكب ده ممكن اجي اغير شنو واعمل شنو يغني ح احوال انو استفيد من الوكت في انو أنا اتعرف علي الكوكب الحواليني